Waa mooy cosaan bi ñun pël yi am nañ cosaan, cosaan bu yaatu sax, <noise> am nañ cosaan <noise> yooyu nag cosaan yi dañ bari mun ngaa dem sàmm nag cosaan la, dem si àll bi sàmm nag ba ngoon nga ñibbi si. Mun nga dem def su ngénte amee nga ne def cere pël, cere day weex nga def cere ak soow boobu moo dee nekka cere pël. Waa walla ñu ne nañ takk jabar ñu ngi si riiti boobu cosaan la, xam nga temps yii ñu bari dañoo indi sabar walla set pël yi ñoom seen bos riiti la, <noise> defar riiti bi ngeen woy ñu ñu ñun pël yi daf dee am lu mel ni leket mu raam ko ñu defal ko banta comme gitaar, so pël yi am nañu riiti boobu noonu. <noise> Léeg-léeg gaa yi sol seen xaftaan yi seen caaya yu rëy yooyu noonu moom tey daf dee am belta bi si suuf, ñu seen kaala yu rëy yooyu kaala laxas ko ba seen bopp bi fees loolu tamit seen cosaan la ñun ñu sol ko nag, ñu sañse nga gis ne ñaa pël yi am nañu xew boobu seen cosaan la moom dañ ko dee def, boobu moom bugga nañ ko trop, su ma la seen caaya beeg, seen cere pël bi <noise> bugga nañ ko. Su ñu am xew moom dañ koy def trop.